Noq mõsumassin om sääne kandilinõ massin, minkal om edeküle pääl väiku ümärik ussõkõnõ vai päält käü vallalõ. Ja sinnäq panõt musta mõsu sisse. Ja sis om suhvlikõnõ, kohe panõt mõsuvahendi. Vaotat nupi pääle ja tuu nakkas sul mõssu mõskma ja mõsk kõik puhtas ärqkiq.